A-e valli de montagna, a-o rumô de l'ægua, a-a pesca a-e tröte; pöi gh'é di atri tipi de sciumme, qulli ciù grendi, tipo Rio de Amazzoni, tipo grendi sciummi continentali, che aloa l'ægua a no fa rumô, a se mescia cianin, e a l'é marron.